Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ kǝ́ tɨrɛ wɨ lǝ pǝ ceeceewe wɔɔ la wɨcɛkpǝ Yóo koru ǝǝ, lě nyikpuŋkpuruŋyǝ rɛ lóo koru apwɛyɩ kǝ́ vǝ́nɨŋ na cɛŋwǝ wɨ lo ku wǝ́ yáa taalɨ wɔɔ, yée ri wɨla acɛkpǝ Ya kpata awɛ ya kɨra awɛ lǝ ŋ tɨnɨ.,Ǝ yɨ ŋ pwoo lě enyicipǝ pɨ lǝ lǝ kpuŋkpuruŋ ǝ yɨ ŋ kpaka awʊrʊkǝ Yo koru akpaka wɨ la saŋ asomuyǝ wɨ kamɨ lǝ̌ gbǝǝpɨŋrǝ, jɛkɛɛyǝ Yóo koru akpaka wɨ la saŋ rɨ epwerenipǝ lo oyokǝ we pɨ lóo pwo misikiyǝ wǝ, vǝ́ niye yo ro yɨ ŋ pwoolu awɛ A yɨ ŋ mwɛŋ nyuŋkpǝ lǝ fɨ lǒ yupuyǝ le kpii yɨ we ŋ nǝ kpɨ na pa tɛlɩ lǝ kpǝŋ, oturu ya mwɛŋ nyuŋkpǝ ya lɛ a yɨ ŋ nya fawǝ Wɨ lóo koru eri nyiyǝ pɨ lǝ mǝ Ne jimǝrǝ we wɔɔ, vǝ́nɨ cɛŋwe wɨ lo ko ku ǝ yɨ ŋ fɨ wʊ le yee wɨcɛkpǝ.,Ŋwʊ yɨ we ŋ náa kpakaa wʊ náa kpakaa ǝfǝŋnyuŋpǝ mɨ keeririu vǝ́ ŋwʊ ye jirǝ lo ro ɔɔ. turu lǝ tɨnɨ enyipǝ la asaa e pɨ ŋ pe tii, pɨ ŋ wɛɛlɩ pɨ ru rɨ na vɔɖǝ rɨ ne jimǝrɨ we, kǝ́ na pɛɛrɩ ŋwʊ ŋ nǝ fɨ wǝ. Worokoyǝ Epɨ ŋ ɖi o pɨ ŋ ŋuŋ oturu pɨ la nya fawǝ Mɨŋ pɨ láa mwɛŋ nyuŋkpǝ wɔɔ, wɨwe pɨ láa kʊŋ pɨ ŋ ku wɔɔ oturu pɨ la mwɛŋ nyuŋkpǝ pɨ lo koonuu Wɨ ri wɨcɛ cɛŋkuwǝ la wɨcɛkpǝ lǝ kǝ́ yée yee wɨ la ŋ saŋ rɨ lǎ gaarɨ sa wǝǝ.